Injo' sabunga, e' sikura injo' buanganna injo' se're sabung sabung sabung mandi, sabung anrio' untuk anrio', sabung untuk asassa' pakeang sabung untuk bissa' pinyyi' sabung untuk apa injo', untuk anrio' anu olo-olo' dodong sabung untuk a' bissa'i motoro bissa'i oto' jadi injo' sabunga samang dipakai, ri' goso-goso'i rolo nampa di dahu', di dahu' loro ere' nampa di goso-goso' sagenna injo' sulu' busa-busanna nampa ri' anu' mi ri' kalea mo samang untuk sabun mandi sabung untuk sabung anrio' jadi maeng injo' samang busa-busami goso'mi mange ri' di gosong ri' kalea', e' untuk sabung untuk pakeang e' apa, baju-baju injo' ri anu loro, a'ppasadiaki rolo ere' nampa di panaungi mi injo' e' sabunga nampa di' goncang-goncang injo' ere'a sangenna sulu' busa-busa' nna, maeng injo' di pakaimi a'bissa pinyye' samang are'to pa samang sessaki', kemudian samang a'raki ngura isse' injo' pole' samala di anu' injo' olo-olo'a do, ta' biasa rie' olo-olo' todo a' nganu ladi' rio'. Jadi di pajujai' loro' injo' lo-oloa' samang pasange meong' nampa ri' anu minjo sumpae' sabunga' di' di' panaungi' ri' pammuniang' nampa ri' goccang-goccang ansulu' busannamo', maeng njo' e' injo' manfaat na sabunga', injo' sabunga la kulle' ki na' paka pute', napaka a'lanyya injo' kumang-kumanga kemudian a'ra to'ki napaka e' kinclong, samang a'ra ki bissa' pinyyi'ng njo' do injo' pinyyi'nga nampa anre'mo nya'na tas-tassala minya'a, samang ara'ki sassa' tassala injo' co'-coretanga' tassala raki'a mo pakunjo to' sabung, sabung-sabung mandi